Kara kôrzety io a, dia a soflera, io zô an dia mahalagna misy. Misy fotôna izy dia tegna tsisy si izy ravô aragninô fa tsy kara, ovy e, karôty e, io zany misy fogna mandavantôna. <noise>